<hesitation> Vôlohany ra ôhatra oe hagnamboatra karazankanigny tsisy hena fô voalanjalanja sady sady ilaigny izy am a <hesitation> aratsa- araka sakafo, miresaka oe lokony atao hoe maromaro lokony de avakeo koa zahagna le quantité ndraiky qualité hita akao, ôhatra zao mizaha oe mankôry le taux glucide agnatiny de lay lipide, protéina regny zao rah ôhatra oe mifangaro akao de <hesitation> ampy tsara le hagny.